﻿Nyowe nkoku nkuteekereza, <hesitation> ekyenyanja obu kikuba kiri kibisi, okenda kukyaahura kiri kibisi, tikisobola kumara nebiro bibiri kitasiisikaire baitu kakuba bakuha ekyenyanja okenda kimareho obwiire bwiingiho kitasiisikaire, osobola kukitarika hamuurro kyoome kulungi, kyamara kwooma kurungi, omare okifunire ahantu okyaahureho, aho kisobola kumara na wiiki, na wiiki ibiri ikyaroho kitaine buzibu bwoona.